Boh... pos ai una tupa d'ellas i m'aquacan toas las que conoçu, velaí... Ain muchus tipus, frías i calientis, i de tolos rinconis del mundu. Las más anombrás paquí son quiciás el tomati fritau, la bayonesa, el ketchup, la mostaza i la salsa barbacoa. Tamién está la bechamel, pa hazel unas güenas cocretas, un ponel. I con pasta, quasi que siempri ván la boloñesa, la carbonara o el pestu. De Latinoamérica, tenemus el guacamoli, el moji criollu, el chimichurri o el tabascu. I no pueu queal sin izil la de soja, la teriyaki o la hoisin, toas dela cozina asiática. A, i de contau, angunas caseras, por exempru, la romescu, l'alioli, la tártara o la vinagreta. En verdá, me passava tol día palrandu de comía i de mojis. Qué güenas toas, mairi!